Intz'ik in- inno innok' o la'ayti' in- ink'atij intz'aj y co yanten chanpal inju innok' era asi <hesitation> como le dicen.